कागज बनावण री प्रक्रिया में सबसे पहले लकड़ी, पत्तियां अने अन्य पौधा-उत्पाद ने काट के इकठ्ठा करलियो जावज। इनने पानी में भिगोण के बाद, मशीन में पीस के महीन पल्प तैयार करलियो जावे है। ई पल्प ने पानी में घोला जावे है अने फेर एक जालीदार चादर पर फैलाव देवज।